كان وأنا صغير <hesitation> طفل كنت عندي دبدوب كنت بلعب معاه <hesitation> كان لونه بمبي كان <hesitation> في كان جايلي كهدية عيد ميلادي يعني.